<hesitation> Amin'ny rano fisotro ndraiky misy karazany aroa misyy jus naturel amle jus naturel zany na citron na o tamarin, avakeo ndraiky misy jus gazeux ndraiky coca cola, amy ragno ndraiky misy ragno magnintsy, avakeo koa misy ranon'ampango ranon'ampango zany ranondranon'ny vary regny regny le ranon'ampango.